أفظل إني أكون لي قدرة على الطيران لأن الطيران يرمز للحرية ولأنه بالطيران تقدر <hesitation> الواحد يقدر يستكشف العالم، ويزور أماكن جدديدة وحلوة وبسرعة من أماكن لأماكن وفكر الطيران تحسسك بالمتعة والإستمتاع إنك بتشوف أماكن جديدة ومناظر حلوة.